Ha albatta mening fikrimcha ko'pchilik hayvonlarda ko'zlar mavjud, lekin <hesitation> mening o'ylashimcha ko'rmaydigan hayvonlar ham bo'lishi mumkin. Ularga misol qilib yer ostida yashaydigan <hesitation> hayvonlarni nazarda tutish mumkin.